Ma wuranə nə’ə gwadənən nə wura nzənyi nɨn kuma wuna nzanyi nɨn nggaagi wuranə kuma hudəɨnə hɨnəa gwadtɨn ko hanayami nggani gahgi di hodə maa ko hanayalhi hɨn ka gwadtiukin so gaago hinəa gwadtɨn kuma hɨn ka ɗa daaɗe gwadtɨnkɨn kuma hɨn-tasə səə pɨta wurainggi wuraing hɨdin – hɨchin pitani nda ndɨdangən ko ndɨɗangən wura kuma nggaagi hɨnəa gwaɗfin ko ama jin tɨna-tɨn dɨ bwa’a zakirə nda hɨn nji wuraing tɨn dɨ bwa’a dzi nggirə wura mində hɨna gwadtin wuraing hɨchi nji wuraing kuma gwadtɨn ginə ko hanayani ko anya jin ko adi ɓari ko dʊnabtɨn gwadtingɨnə hari ɓari hɨkin ka fa zhirin ka gwadə wurangəkin amma hɨnkam tɨm zhi-tɨn fa zhiri nda gwadə wuranggi wura nzanyin nə’ə ngga njuchi a chi him gwadə ko hifə taɗa wura maa mbangɨye hiya zəkobɨn hiya zəkonə ngga njichi.